O wéilei xótei hi tsún danglam nahi an nga athéawin kaxéa ái tína amasabera tsún an sái sángke. Tsún tsúmi pélá maatsáani an maani an éng áng ran sáng áni tibéli áxéat ái danglam na tsú anibérin kaxéa ái. I wéi hi tsú ahó xóa áwá omdéi an maina tá ándu tá wéidang tíni tín áin góom áng déo tití á. Xótei wéi tíng tsú hi an maani atlát sátlát amdéi an áwá tsúan hi tréiníng hei uiú tréiníng áwá. Átépan áng tsú hei uií tsú duang tuk inga tréin tétá. Xótei wéi tíng tsú ahárvák athéawin kaxéa tsúan. <hesitation> Úiúi hi tsú hei an bówin áng.